Nau no nem buk inum ani moli lemon using a <hesitation> no po angkuai si na wuak ia na si man ku buk wuak nia ku luk a poisan a lemon ku nem dong a kap, ku ed a vuk suka lik au laman asukang a no nem buk inum lemon drink.